<hesitation> Kolotsain'i Sina, Sina mo zany de firenena aziatika <hesitation> manao an'ireny hay ady ireny, isan'izany ny kungfu, ny wisa, ny wishu ah, fa isan'ny kolotsainy zareo ihany koa de ny fampianarana ny zaza de ny mbola kely mba ahalala fomba.